Nleheyi ọchochi, nlẹbẹ gwu, n-limu nya, nlayi, nlọọ ke nyanjẹ nke layipolun iye gwa, nluwa kpogu nọkpa eke bumokpaja nojeyi leya ẹ nun ge kpuwa wolẹ a, nke luwa kpowọlẹ nluwa tubiye n ludrei luwa iye gwa, luwe. Kunokpa na, n lodre jeluwa lele, eneyi le biya n lo eyi wi, nlo̱ eyi ya, n ke kwuwayi kpoyajẹ nka ke gbo nwuwa økpa kpo, ø dọda ọkpa neta luwa nmuno̱kpa a ncẹluwa lọmiya lọnwu gam, kum ke mọdọda nenuwaa ọdan neke lọta lọhi nlọwọicho tahinya eke tọ lọhinn ukpẹ noke wakami nowẹnẹ mẹgẹnya nage yọ geje lẹ a, megẹ nya egẹ nya nage ta a mẹgẹ nya ẹgẹ nayi tọlẹ, ọdan ka le tunọkpa ochi ọka egẹ nyu neduwọ anẹ mẹgẹ nya nage chila, ngbo nwuwa klekle kle kle ọda ne chika ma keje, ọda kẹ nayi techa lenwuwa nmuaọkpa nẹnẹ ka gbo nwẹ kum ole oya kejọa ngbo nuwa ẹnẹmạ any wokpa oje kai pẹnẹnchẹ aman ayoyi gbeyi kuticha kolenwu nọkpa fofunu kanọ nọwẹnẹ a ano kanwu ole gen ochẹ layiponge jọkpan du, ayiticha owodudaiticha ge teyi wajẹ, ge nwaipẹ ọkpa gipuodo kuwọ kejila nadọkan, awọ nowẹnẹ ayinwẹ kuwọ tọ gbo. Eko ọma leyu yililia anu nai nwoyiyọ anuno ge jo a, anwọyiyọ kojọ olọhen. Aipọlum nminọkpa g ole nge nwuwa ọkpa, nodreluwa ega ọle bobu nega luwa kpowọle ọma nlodre je luwa elele n luwa iye gwa kpem-ma cẹ nke gbo nwuwa ọkpa, ọda num dọka kejea eke gbo jogam anu woyeyi kẹchẹ nya. Aman ayaje labọ gwowagada kano yoyi gbeyi fofunu, ano itayi biye owe kuwọ ligbo ibiyon ko̱s alayi bi lo̱hi iche, ochi eluwọ bi ake biyayi lohi ichen awọ aboyiyo̱ owe kuwo gaga ohigbo koche duuma nowẹnẹ koyi a na iheyi ọchọchi agọda ekọdu nayi tohi kuwọ ekodu nakeyi nyọ a, ake ma eko du na kema kẹbọ nano, ge lole ogwa kanọ inma abọ nayi piyeyi fu a ce ayi tiyo, abọ. Ọche igwabọ wagada ẹchẹ nya age kpiyọ eko bon nen, ole ogwa kọche dodu ba banya onya nowe, a, age nya ce ọwọicho keyoyi tuwa abọ aboyi yeyi a lẹ a. Alọ bai nya ẹmẹma mẹnẹn, amyan kamọ owe a ilikpo kos ọda noyipẹchẹ nya nalọ ima’a ode a kwu lofu ẹ ajẹ a lọfu ibi. Ayi nya ce ọwọicho tuwọ abọ anu ya nalọ bayi nya’an. Amọchẹ duma no kpoyi to̱tu ge labo gwo vagada, ọnye ke je lawọ mlayipolụọ le gẹ awọ ge nyọ jinya e. nayi je layi pọluọ le'an. Api anya chida kocho keyi tuwo abọ. Ale heyi ọchochi, dọwọichọ ocho ada ake mo̱ e abun ga nyanjẹ nmagoda nya. Ọda nomukpẹ kum ichẹa achẹ ko gwun no lọwẹ kum nwula gam, gbọbu kum nwaokonu kpe a ọda nowẹ gba kọtu kum ma ajọ gboji ẹ, awo ke g yo gam ma owolẹchẹ no, awo no wowacho nẹ awọ ge yọ lọchẹ a, ohigbo ogọma akwu tọwọcto abọ lẹ a onyanjẹ oge yo ga ọ. Egadu nayi nya kọhu kuọ nya kayi ẹ kayi nya kayipọluọ a, ọwoicho inwulọwe nu ane ọwọiiho ge yọ kpen nba je towọiho abọn nẹ. Aman ọchẹ doduma kahini, ọda egẹ nya nuga ya kun le teyin abọ a, na kwutọwọicho abọ, owoicho ipiye imọne ọwoicho inyọinu ageje anẹ, oge yo ga o̱ gbo. Ọda alewa kẹchẹ noyọ nya ọwoicho geya owọlẹchẹn. Ọlọchẹ lẹ kume nọwọicho ikan oyuklọ no, ohigbo’gọma alọ geje tọwọicho abọ kọda alewa malọ cegba nua kọwọicho koyọlalọ, <laughs> ichẹ no yọ nya ji nya kun nyọ ikpayipolum wọlẹ a bẹgẹ, n lọkọ gba lọwọicho. ẹ num gunọkpa nyo̱ ga kpuwa wọlẹ n luwa tubiye, lodre jeluwa le le, ọda num chika onwuwa nkede nwuwa, abo yeyi a lẹa. Ayajẹ labọ awo wagada, ọda no mukpẹ kuọ yọ ẹnọ nukpẹ kẹnẹ ayiyọ, eno wukpẹ kada ada keyi yọ, ada igọ no nya, ẹnẹ keyi gọ no nya, aa ẹplepa inya nayi biwọlẹ no̱le̱ ge lo̱hi, aman ayaje kanọ igbeyi ọchẹ, owodudunu anu kpakpa ano, ẹchẹ nya wonyn nen, ayi nya ọwọicho ge tuwọ abọ oyeyi kẹchẹa, ayi tiyiyọ abọ owọicho keyi tọabọ, akanọ teyi anọ abo̱n labọ gwo wagada.

Ọda noge tuwọ aloo napọlẹ kaa ge jẹ gicho a alọyi yo̱ kun yaje agbo nwọ, anu nalọ beyine a aman gẹn ẹchẹ no yọ ny a ọda du iyanuni ana ke kwela chẹyi aliyọ nmo ẹ, nyanye kanja katiyọ be kanyẹ kole mulogwa kuwọ kọwọcho ko je gaọ anu woye yi kẹchẹ nya, anu ya nalọ na nalọ bayi nyan, ọchẹ duma nokanọ inyan, oge tyimu owe, nyanjẹ kanya, ọwẹ kọhi noyọ nya, oko wunava ofu nama, abiyo abọ, ogẹ leyi noge bi walẹ gọ bọ nagbọ yodeyi koda oje la, oluchenji eye noge bẹchẹ nmamu gaọ alọ bamu elije neka nya ondi amu atalọ abọ an, ọdeyi ki keyi kpem, noya waye ye nya achọlalọ ge bi le tiyiwa abọ kpẹm edi lọwẹ lọwẹ kpo gwu tayi polunu nu nalọ bayai nowe yọ acho ge halọ da, agabadu ọchẹ lelọ bita nmamu gboji ẹ nya.